Midye mi ga gna dye, o'o, dye ewo wo si gbmada m, bedye sa mi gna ewo wo si gbmada m yna, he chnibe he yi ewo yi ama ha yi gbmada m, bena loa, he ga bwa wo ga yi shna dye he de he ga bwa wo ga yi shna dye he de yi ebe ynage nyi bekasa nyi n. h e ga yi wo yi zado ga yi wo yi, wo ga chni byi wa bwa m, zado ga yi wo yi, wo ga chni dye wo ba dye e yi de gbmada yi, wo ga bwa m, he ga yi wo yi he ke yi byi m, he lo de dna e ynageo, he yi de gbmada m, he yi ewo yi he ke yi byi m, he dna e gbmada m, he wyegu bwa yi sasa ma ka snusnu nana ma bwa byi du shnadye aynango yi ge ba ku be ge yna na. ma ka snusnu nnanan, he ga yi wo yi.

É miɗye nyio, he ga chniɓe, ewo chniɓe wo si gbmada m, eɗye ewo ga ɓe chniɓe wo si gbmada nu, he ga lo he lo si, ama ewo, wo chniɓe wo si gbmada m